كنت محظوظة للغاية في كذا حاجة صراحة يعني اولهم لما كان ربنا يوفقني في الامتحانات وكنت اجيب الدرجات النهائية يعني يمكن كان يديني اكتر من تعبي كمان الحاجة التانية لما لقيت وظيفة احلامي كنت بحلم انه اشتغل في الوظيفة اللي انا فيها ولقيتها ف دي حاجة كبيرة الحمد لله.